<hesitation> rquinyiaz martigllí chilan purzi, lanini guc´chi zied herramienta re par rate ra cualquier ni run construcción, ni run tïé zhi carpinteríe. ni run ratediz zeny ni rquieëni, xicwuen, por que lanini rniezhní tïé juerza par gac´gan izyiazën gula par gac´gan quienyën ra xini rcazën gunën.